Mening ideal ishim bu, biror bir studiya ochib, ya'ni art studiya <hesitation> ya'ni, suratlar chizadigan studiya ochib, u yerda har xil turdagi suratlar chizish. Uylarga, devorlarga <hesitation> taqib qo'yiladigan turli xil, bejirim dizaynlar bilan ishlangan suratlarni yaratish bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Chunki, qachonki-harqachon men rasm chizganimda <hesitation> ruhan dam olaman.